أولا هو خصنا نحددو شمن نوع ديال البريد الإلكروني غيكون عندنا واش ديال الجيميل أو الميكروسوفت أو لا شي نوع آخر من بعد كدخل كدير انشاء ديال بريد إلكتروني جديد كدخل البيانات ديالك بحال الاسم الشخصي والعائلي وكذلك تاريخ الازدياد رقم الهاتف ومجموعة ديال المعلومات وكتفايديها وكتختار شناهو الشكل ديال الاسم ديال البريد الالكتروني لي خصو ميكونش ديجا مستعمل ومن بعد كتفاليدي وكتدوز الخطوة الاخرى وكتفعل البريد الالكتروني ديالك عن طريق رسالة قصيرة كتوصلك في التيليفون وكتفعلو ومن بعد كتستلم رسالة بأنك صافي راك نشأت حساب إلكتروني وتقدر تستعملو في استقبال وفي ارسال الرسائل الالكترونية.